Ny frizidera de sy maintsy ilana courant de <hesitation> fampiasagna anazy misy agnatiny akao mizara roy de misy le ambany zao fitahirizana ôhatra hoe raha sy de tianao sy ho sy ho simba ôhatra hoe legioma voankazo de ôtrany hoe koa le ambony le ataogn'ny olona hoe blôky de glasy reny tonga de mivaingana be ma tonga de hoe glasy be zany zavatra e; mivaingagna amle ambony fa izy sy maintsy ilana courant